اول <hesitation> مره رحت البحر مع اهلي, اذكر شعوري بالرعب وفي نفس الوقت الفرح .يعني اول ما حطيت رجولي في الميه كانت ال <hesitation> موجه تضرب بي وكانت ريحه البحر مميزه. هذه الذكري مهمه انها اول تجاربي مع الطبيعه اول مره احتك مع الطبيعه بشكل مباشر .حسيت بالحريه وبالسعاده و-الي اليوم احب البحر واحس ان تلك اللحظه كانت بدايه حبنا للبحر الصراحه.